Ngənke bən si kwai bə latətiyəm gərəm ngənke mən si rə gən me mo ngənk bagi si rəgən, ngənke mən si gərən bən kwi hi a gʊr hi a nəngnga keu ki kikən kwimən hi, hi nkwimən hi hi ki kikə sʊrjəna boniyʊ ki kən dəbe nʊn kə kwiwʊng nʊng ka guluməng ki kən dəbe kwi a mʊri a gʊr a fʊla riga yimən hiyu nbe ki kən dəbe hi kwewiwe ki kən kwitən a mʊri kwitən a mʊra gʊrhən ki, ki kən dəbe bʊmkanəm kwilən, kwitən bʊmkanəm ki, ki karə yagi jəni bən kwitəna mʊriyʊ ki, ki kən dəbe be kwitən fʊla wʊ hi a kəsəloi ki ki kən dəbe kwai bə latəlyəmbe ki kən be en kwitən kwitən a mʊri ki, ki kən dəgtən kərang jʊre kida bə jʊ təm, bən dəgtən kəranghəng nyənka daulən wʊng jəni jauri hi a bi kəsə lore kəsəlore kəsəlorə a be kəsəlo a be bi ki, hi a gʊmən a nəngnga kida bə jʊwe- jʊwe ki bən chu hi, hi ka masi sau a muri a gurhən. To fʊla hi hi kaji ki kən səngmən, sənmən ki be dəbe kasante ki kən bən wartəgo təna nəb ki kən nira ko gən wʊne ni wa dautənwi, kwai bə latətiyəm ka ləmang sitama, ka rə bwayiʊ jʊtang karə bwayir dəbetangkangən ka rə bwayir ko gən wʊne ji a kwai bə latətiyəm ka rə bwayir kin jautəngki hangu me bə fare go si daga g tən bumkanəm m nung kə kwiwʊng a mʊri me gʊji we hangu ma ka fare n amte bənm dəmən kwitənna muri kin laate ki bən dəmən kwitən a mʊri bə chʊ ba jau bwi ngənkən fare gərən bən mək rə boni ki njəna tuwiyʊ ngana bən sʊtawe jəna tuwiyu jəna boniyʊ bən nkwi a mʊri ki kən har ki mən kamən laate ki, ki kən mʊrga warigʊ a jəni- jauri mən fau mo ba nəngnga ba jələn- jələnki ki kən kwitən laate ko namte ka gʊji a mʊri ki bən chu ba nəngnga ləmang bən jam ngənke mən fare gərən, nkwitən bə gʊji a mʊri ki kwai bə latətətiyəm suwe mo si nyenke kam ge bun kanəm ki mən jare mən jare ki da mən jau tiir, bərki nyabe ii mo kwi təna muri. Kwitənbe jəni chəlluwi ki me ba nəngnga ləmang kwitən be jəni ba nəngnga səngsangngi me ba ləm, ki mən fau mo kəbəl bir ki kwitən be jəni chəlluwi ko səngsangngi me ba ləm kwitən jəni chəlu a mʊri bən kwitən jəni chəlluwi a mʊri ki to bir ka nəngngna ləməng bən no bir yənka mən fare gərən mme nyanki bən nn bən nəngngn jiwʊ me bən dəmən kəbəl birda kwai bə latətətiyəm ma me gʊlʊm a muri ba bər a yʊlo bə bir nən gʊji dang ki mən fau mo nəngnga mo ngəne ki da kwai bə latətiyəm bə fan go mʊktətən chəmər yəgi a banduwa nyəgi sʊtawe ji a daʊtənwi ben kwitənwe jəni jaʊri ba nəngnga ləmang jəni jaʊri kuma ba nəngnga ngənke fare rəgən bərki gən wʊne. jʊtən chəmər we ko gən wʊme jəni jauri sai jutən chəmər kiməni jəni jaʊri hi ba nəngnga ngagu mən fan mon jaʊ jəni jaʊri ləmangngi ki mən fau mon jaʊ kwai bə lalətiyəm ləmang ki ko gən wʊne ji ba nəngnga bwi ngənke faregən kojiyʊ a tʊga bən, bərki ka ləmang məkam ma memən fare mo jau kʊ jau rə sila njau rəjɨr bən chʊ turda miyən ka dʊ kətəl bən chʊ jun ka sʊ bwaire mə kam kwai bə latətiyəm meen jəni jauri a mi a mwan butali gu mə fari. Bərki jaʊ mwam ku jaʊ rə sila ki ka mən nuire mo kən jaʊ jəni jaʊri amma jankwai bə latətiyəm jaʊ kʊ jaʊ rə mori ki bən chʊ fʊrda miyən ka yar a mʊri jʊn ka sʊ bwaire a nəngnga dan jabe gʊji bərki meen ji mən fari ba kojiyʊ a tʊgabən yʊwiya miyʊ ka fare kwai bə latə tiyəm gə kam a nga kin si rə yʊ sii rə koo si rə mori ma a dama be hangu ba mə kan. mekam me noən fare yai Jəni Jauri.